حب لأخيك ما تحبه لنفسك لو الناس مشيت بالمعتقد دا عمر ما هيبقي فيه حقد عمر ما هيبقي فيه غل عمر ما هيبقي فيه ظلم الناس هتتمني لنفسها السلام و الراحه و الحب و الخير و الرزق فهيعم السلام بينا كلنا فاتمني اتمني ان يطبق في يوم